Museum feere mi yahi mi tawi kareeji tariha neɓuɗi sosai to nder. Nden bo ɗon mari njairi ɗuuɗundi sosai to nder suura ngam njaaɓata, ndaro kadi njooɗo.